الكورة الي هتعجدي في حياتي ديه، مخبرش العبها واصل، وكل مالعب مع صحابي يوجفوني في المرمى بيوجفوني جون ومبصدش حاجة في الاخير وبيخسوا